Gny tena ilà gny panneau solaire zany. Gn'ambanivolo any, tsy mitovy amin'andavily atiky. Ny ambanivolo any zany, tsy misy jirom-bazaha tsy misy JIRAMA <noise> la ere- ndrozy mampiasa jiro kapoaky <noise> mampiasa labozy avao. <noise> Fa panneau solaire iny zany, iny zany mba fangalàndrozy jiro iny la <noise> la mitovy amin'olo andavily atiky avao koa rozy. <noise>